عشان كمان نظف الثلاجة، بيكون معنا أول شي نوقف تشغيلها، نخرج كل الأطعمة منها. نبدأ بفك الأرفف والأدرج اللي بتكون قابلة لإزالة. بنغسلها بالموية والصابون. بالنسبة لجدران الثلاجة، بنستخدم مزيج من الماء الدافي وخلي بيكربونات الصودة لمسح الأوساخ. بنحرص على تنظيف الزوايا والاسطح الداخلية بشكل جيد. بعدين بنشطف الأرفف اللي خرجناها، بنرجعهم مرة ثانية وبتكون الثلاجة نظيفة.